Azafady arô rakôa ka hoe tsy nahafapo anô aro i ra nihoanina fa mangataka zany zaho mba aza atô sakana hoe tsy andianana aty amin'ny magnaraka fa izaka ze mba agnatsra ananjy kokoa. Hezaka zany ze mba agnome fahafahampo andreo. Atone matsirotsiron'io izy amin'ny magnaraka.